A naatan e webu situ otel mo kaaje ɗaa oo ngaɗaa komande maaɗa. Hannde hannde kaa non tan yimɓe ɓee ngaɗta no ɓuri yaafirde e neworaade. <hesitation> Sabi saa waɗi komande maaɗa oo <hesitation> a jooɗo ley suudu maaɗa. Wara tawe faa damal maa. Ɗum nii yaafini ɗun.